Aty moa ley <hesitation> mipetraka amin'ny- mipetraka amin'ny cité zaho aty, de fa lakile roa avao no entiko, lakilen'ny tranoko de lakilen'ny prinsipaly, tsa raha misy raha hafa avao fa de fa zay avao no entiko.